ديما راه شوفو فيديو تحاول تقفز فوج الكرسي لكنها تغلط في الحسابات <hesitation> طريقة مضحكة واجد، ضحكة ضحكت عليها ضحكت من جلبي هيكي حسيتها كيوت وظريفة، وحسيتها هيكي كتير حلوة.